<hesitation> jan te'eda chi nguahua <hesitation> ni tu jinío nasa'á nasa'á ndejí i'ío chi ja kunio chi tu jinio ja kunia kóto mao yukani kuaja kuu ko'ja noku in ja kunio chi ma'a kunio nasa'á veé in mao.